Leyɗeele ɓuri hannde huccande tawa ko cawrude caɗeele ngonɗe e dow leydi hade majje huccude yahde dow, to weeyo too. Ko woni les ɗoo koo ina heewi haa ɓurti. Caɗeele ɗe ina ɓurti, ko ɗum tawa haani safreede. So ɗum safraama, ndeen woni ko woni dow ko huccanee.